لا انا نحب نسمع لغنى لقديم هداية لكلاسيك مدبية انا نحبو نحب لكلاسيك نحب لاوبيرا مم لغنى الجديد مليح لانو لازم واحد يعيش وقتو مي لقديم انا بنسبة لية انا راي الشخصي لقديم خير انا انا- تردد. انا جو بريفار لقديم اخويا